Pois coido que deberían ser relacións en calquera caso de respecto por ámbalas dúas partes, evidentemente, <hesitation> non penso que teña que ser unidireccional <hesitation> e penso que ten que haber comprensión, <hesitation> o resto xa virá só.

Non creo, sei que subiron nos últimos anos, <hesitation> pero, vamos, isto é algo que non fai falta nin preguntar.

Pois están o solitario, o burro, a brisca, o tute. Eu que sei, hai cincuenta mil e se xa te vas a outras barallas pois tes o póker e todas estas cousas.